Yë tsu'uxpë këxëch dun nayx na'ebëy koch dun ma nëkxë kch dun ma yoy nax neyb yë a'ay nëyb yë ujt'sën, neyb yë ka'ak ayën tsu'uxkë yë, neyb yë mu'ux unkë neje'en, neje'e bi'i dun myënbë tsu'uxkë jaya'a tyëk padyë ko'o bi'i a'ax jedun nya ukyë tsu'uxkë pues yë jedun na i'ixpë na epyë koch jedun mëjnë mëjtu'u nyoy nax neyb jëch dun xi'im tën nakapxën.